Gna amin'ny volana desambra ka hatramin'ny volana Mars izay gny tena toetrandro manitsy any Italie agny. Da tena manitsy vatany any zay eo amin'ny moins cinq degré cericus. Fa lafa mana koa gnany la tena mafan vatany.